بيع عطلة الصيف نحب برشا نتفرد فيها إش بين كان الأفراح والمسرات والبحورة والشطوط والجو والدربيك والغناء واحد حتى يفد في داره ويشد دربك ويبدأ يدربك ويغني نخرينا على وقت قراية واحد ما نجمش أحسن عطلة هي عطلة الصيف.